أحب الفطور زيادة عن أي وجبة في اليوم، هو إللي بيعطيني الطاقة لأبدأ يومي بنشاط وقوة، أنا أتبع نظام غذائي معين ويقولون أن الفطور أهم وجبة في اليوم عشان كده ما أقدر أستغنى عنه، طعم الفطور شي تاني الجهوة العربية والتميس والخبز التازج ما في أحلى منهم، أنا معتاد أصحى وآكل الفطور صار جزء من روتيني اليومي وما أجدر أغيره.